اوف اوف موب حدث واحد أحداث وايد كثيرة وايد مختلفة وايد حقبات مختلفة موب حدث واحد موب شخصية معينة موب هذا القصص لكن <hesitation> راح اختار في البداية أنه أحضر انتشار الإسلام أحضر الفتوحات الإسلامية <hesitation> أبي أحضر اكتشاف العلاجات والأمصال.